E hanja osht dita gati ma negative e javës. Sa here t’menoj për t’hanën menoj për lodhje, për punë edhe automatikisht m’kujtohet kompjuteri ose lloptopi që e merr n’dorë edhe ja nis me punu menihere. Ma kujton alarmin e mëngjesit që m’shashtris sahere t’kërset edhe ditët e ftofta t’dimnit.